ho li- leɓuru sire boni ho deɓuru boni o yiro oma dɛ mu leɓuru nɛ a jo ɓoɓo-mu ho leɓuru cumuni ɲan mibinni ho madarine ɲan mibinni <a> han ɲan wian we cɛ aɓɛ man donk to han sire boni bewobe ma leɓuru lowɛ a vanle we pin oro yamu to han wian ɓawe ve lo agrimu nan